أنا سوف أختار السائق الشخصي، إذا كنت تبي الراحة والأمان السائق الشخصي يخليك تسترخي أثناء القيادة، ويوصلك لوجهتك بأمان وبدون ما تقلق على أي شي، إذا كنت مشغول ولا تبي تقود بنفسك السائق الشخصي يعطيك فرصة تستغل وقتك في أمور ثانية مثل شغل أو قراءة أو حتى نوم، الاختيار بين الطائرة والسائق الشخصي يعتمد على أولوياتك واحتياجاتك كل واحد له مميزات وعيوب.